וואס די ריכטיגע וועג צו <noise> <hesitation> צו אפשניידן די נעגל איז אדער אויב מ'נוצט א שערל <hesitation> מ'מאכט זיכער אז מ'שניידט נאר וואו ס'איז ווייס איז- אז ס'זאל נישט צובליטיגן די הענט, אדער אויב מ'נוצט א נעגל קליפער קען מען אויכעט מאכן זיכער אז מ'מאכט נאר אויף די ווייסע.